والله افضل اكون عندي القدرة على علاج اي مرض. اتخيل انك تقدر تساعد الناس وتعالجهم من الامراض وتخلصها من الاوجاع. وخاصة الامراض المستعصية او علاج مساعدة الناس في حياتهم تعنيبي الكثير. وهذا اهم عمل يقدر الانسان يقوم به